أفضل طريقة هي <hesitation> تعذير مسبق، يكتب النقاط الرئيسية ويتمرن قدام المراية، أو مع حد يثق فيه، يبدأ التحدث قدام الناس والمجموعة صغيرة بس، يولي أكثر ثقة وكل مرة يحاول يواجه التوتر، شجاعة ويحاول يحط اهداف جدامه.